Iní ùchóró ámì mmáhá ñkáná kùgwém, ámì ádé íní ùkábárísùd, ñták ámáá íní ùkábárísùd ádé, kùtó ínì ñtéré ké Jesus ásén Áwásì ákémáná, ùtó íní ñtéré ké asén Áwásì áké mánáké mì alídéhé ùfák, ádé éliyiáhá, ínó jíré ùsùñ ùbókó, ùtó íní ñtere ké ámì mmá ídárá idárá ánùñ ádíní ádéhé ákpé diá ùchóró ñtéré élim íbùdóké ídém ágwò íleñeké áfùrini, áfùrò ñdé, ádééé íc. hád íchárá ánám ídém ágwò ànéém ùtó mí ádé kěmì mmá ádéhé ùchóró ùkábárísùd, ùchóró ùkábárísùám ánám ñkò mmégwò síkí lísí líoñóké íwò ké Jesus ámá ámáná. Ùtó íní ñtéré ánám mmégwò síkílí lióñóké étùñò ñták élióñò, ké Jesus ámá máná. Ñták ùchóró ádé ánám kpédé ágwò ákédé ágwò ílùñ, kpédé kékédé ánsílíhóñóke Áwásì, ánáwíb íwò ñsídé né mbònògwò ésùk ésémá ídiá ùchóró kùtó íní ñtòm, k’ùkábárísùá ñtòm, kùtó íní adé kéwíbén édéd égwód ùtó ágwò ánsíkílí lióñó ké dé k’ùchóró ányé cháñá ámì kédé ùchóró émáná ásén Áwásì.